I lôka samby lôka ndraika agnaty rano an de misy fifandraisany, ôhatra zao amina dobo ahitantegna ananjy, amina dobon-dôko i de misy fifandraisany izy zare samby mitovy karazagna zany, ôhatra hoe talapià samby talapià de miaraka, fa ny talapià sy ny carpe sy miaraka, de miesikesika ny <hesitation> eo amin'ny foto-tadigniny ake misy vombo mihesikesiky igny zany treokanigny de koa raha miaraka zare miaran-kanina na miaraka mitondry zanakanjare zareo an agnaty rano ake.